Дар табиат ҳазорҳо намуди паррандаҳо мавҷуданд, ки ҳар кадом зебоии ва нақши хоси худро доранд. Паррандаҳои маъмул мисли кабутар, мурғ ва булбул қариб дар ҳар деҳа ва шаҳр дида мешаванд. Кабк ва фазан паррандаҳои даштӣ ҳастанд ва бо зебоии парҳояшон машҳуранд. Уқоб, шоҳин ва боз паррандаҳои шикорӣ ва пурқувватанд, ки дар кӯҳистон зиндагӣ мекунанд.